اه نفضل أنه يكون عندي زر اه زر لإيقاف الزمن عشان تاخد راحتك في الوقت الحالي وتجدر تركز على نفسك وتجدر تركز على حاجات واجد وبعدها تضغط الزر وتنس ترجع للزمن ممكن زر إيقاف الزمن أحسن اه من إسترجاع الزمن.